Aga yaseng bank ngede jaji iye bank ngede onrong taro duitaq ku bangsana mega duitaq jaji ku bangsana mega laddeq duitaq nappa deq isseng jok- lo itaro ku tega lokiga taro ko bolataq nalennyeqto aga jaji ku bangsa <noise> na mega duitaq tajokkakiq bank ngede tajokka taro duitaq korodo